वैक्यूम क्लीनर मा एगो विज्ञान के तत्व रहल जो विज्ञान म पढ़े जाते। जो किताब में हे जेल बोलते वैक्यूम जो वैक्यूम हे ओ का करते की हवा ल अपन साइड खींचत हे। उमा एग्जॉस्टर टाइप के पंखा लगे रहल जो हवा ल अंदर खींचते। ओकर बाद जमीन म हमन फर हाथी त एकर से का होएल के जितना कचरा जमीन म हे ओ साफ हो जाते।